اللون الأحمر بيمثل الدم بيمثل بالنسبالي الوردة بيمثل القلب الأحمر الدبدوب الأحمر بيمثل بالنسبالي علم مصر بيمثل بالنسبالي النادي الأهلي منتخب مصر.